Raha mpanamory fiaramanidina aho an, ka tojo tafiodrivotra, dia teneniko ny mpandeha aloha an, mba ho tony, sy dia miezaka manome toky andry zareo aho hoe, zavatra mety hitranga ny tafiodrivotra eo amin'ny familiana <hesitation> > eo amin'ny sidina an'habakabaka fa tsy misy zavatra atahorana anefa satria an ny fiaramanidina efa natao hizaka sy hiatrika toejavatra tahaka izany.